Mì gbɛlɛ̀ yí ɛ́nyí. <hesitation> kyiya íŋgyì mì gyí te la mi só la ámânyi nzú úmbà gbà ɔ́ɔ zɔ́ ámɛ́ɛmbá kenzu mbó mô. Ùkpò úwù è yi moshí le e yîtù íyì kenzu uŋɔ ŋa kwu dɛ gbá à wa ŋa a tà mu kenzu úŋgà ŋa àwù. Gbá ùkpò à wa ŋa a tà mu kenzu úŋgà ŋà kwu le gbá ŋɔ̀ kwu ùlɔ́yì le. <hesitation> ɛ̀lɔ́yì nzú ɔ̀ te, ùlɔ́yì úwùndù, ùlɔ́yì ɔ̀bàgwù, ùlɔ́yì úwù ɛ́zù epò. Ùlɔ́yì, ɛ́nyí íyì ɛ̀lɔ́yì íyì kínzú kí rí yí le, kí rí yí íyidíidɔ́ mô. Ílúmà íyì ɛ̀lɔ́yì, kínzú kì kwu ɛ́mɛ́ úmbá ùkpò. Kì kwu ɛ́mɛ́ úmbá ùkpò le, kwuwó úŋgwù mbé, kwuwó ŋgwù kála ki rí ìyi íyì ùkpò. Mu ìzhìkèmbo íyì ìyírímà íyì ùkpò, kínzú la ki zɔ́ ɛ́mɛ́ɛ nzú rɛnu mu kènzu nzú. Kwuwó úŋgwù ɔnɛ́ɛnɛ́ úmɛ́ ŋɔ, ŋɔ̀ te ŋɔ̀ kwu ùlɔ́yì, úmɛ́ ŋɔ á pwà ɛ̀lɔ́yì mô, ɔnɔ̂nùwà uŋɔ ŋɔ́ bú yi ɔmɔ̀ nzhííí fô, ìshéyimò mu keyí ŋɔ́ bú yi kwúnyɔ́ mɔmɔ̀ fô, úmɛ́ ŋɔ è bê ré mu kwusé ŋɔ, é kè só kenzu ŋɔ égó mô, nâ kɔ ɔ ká mu ɛ́líkpálàmà íyì ɛ̀lɔ́yì, te, ɛ́mɛ́nɛ́ ɔ̀ kà má ɛ̀lɔ́yísómò, úmɛ́ ŋɔ á pwà kenzu ŋɔɔ̀ fô. Uwé gbà úmɛ́ ŋɔ ě shi wu kwùmgbɛ? Kwùmgbɛ a kwu mu reshí ŋɔ, uŋɔ ádá nâ kɔ ɛ́nɛ́. Kwuwó uŋɔ, ŋɔ́ zɔ́ úmɛ́ ŋɔ kenzu ŋɔ, ŋɔ́ zɔ́ úmɛ́ ŋɔ kenzu ŋɔ àwù. Kwuwó ŋgwù a kwu éyi yí, mɛ̀gáá, onzu úwunáwunà, úwù ùkpò shí gbà <hesitation> è wo wu mu kwúdù kwɔlɛ, káa la vɔ́ŋgɔ̀ kenzu úŋgà ùkpò gba a tà wu. a kwu mɛ̀gáá ùkpò úwóshí úwù e wo nzú le, e wo nzú lonzu should be, lunzu not lonzu rìbàrìbàrìbà, mu kwudù kwɔlɛ. Kenzu úŋgà uŋɔ ŋà má ŋà mimâ kyáá mátee, a kwu kyiya mɔgɔ́ ŋɔ mô àw, akwu kyiya rikpɛnyí riréyi mɔgɔ́ wù ùkpò. Kwuwó ŋgwù ùkpò e yítù tee, kenzu kɛlɛ a kwu kyiya íŋgyì èshêshì dɛɛ gbá e wo ŋgó mô, nâ úmɛ́ ŋɔ lá pwà kenzu ŋɔ mô, ìmgbɛ́ réshí mò, kwùmgbɛ kwu nyɔ̀ mu reshí ŋɔ, uŋɔ ádá úwù úwù úmɛ́ nâ kɔ ɛ́nɛ́ úwù úmɛ́. Kwuwó ŋgwù ŋá zɔ́ úmɛ́ ŋɔ kenzu ŋɔ mô, eé wo tê gbà ǎ pwá ŋgá? <hesitation> amàsa íyì mì yi yí mu kwuyè kwɔlɛ, kála mì shi ɛ́mɛ́nɛ́, úmbà gbà ɔ́ɔ zɔ́ ɛ́mɛ́ɛ mbá kenzu mbó mô, shɔ̌kɔ̀, ɛ̀shɛ́kwú gbá mǐ kpà yí le. Ónzónzù le zɔ́ úmɛ́ɛ wú kenzu wú, kwuwó ŋgwù kála úmɛ́ ŋɔ là pwà kenzu ŋɔ, úmɛ́ ŋɔ le yí ópwu úwù ǎ gbà mu kenzu ŋɔ, úmɛ́ ŋɔ la bà ɛ̀zà mbula ámɛ̂zà wú mu kenzu ŋɔ, úmɛ́ ŋɔ, la e yí máte éwó yì ǎ ŋɔ̀mà, à kpálà ɛ́lù mu kwusê wú, gbà ò só isso mu kwusé wú gbà ě gbà ópwu égó. Nâ úmɛ́ ŋɔ a kwu ùlɔ́yì, a kà mu kwusé ŋɔ ɛr àŋgwɛ̂ gbá è bée só le. Àŋgwɛ̂ ɛnyì ò bô kpá wu ɛ̀yì, o kpá wu ɛ̀yì è shí lovà mɛkɛkà íyì énzù, te, á kwu ɔ̀ŋgwɛ̂ ré gbà è sé só, sé àŋgwɛ̂ múnɛ. Nâ, úmɛ́ ŋɔ, a gbà a kà mu kwusé ŋɔ, ànàsara, mó á pwà kenzu ŋɔ mô, ǒ zà wú te, ɛlɛ ŋɔ́ bóo le a kwu ànàsara gbá o só múnɛ le mô. Ǎ kwa wú kyiya íŋgyì lovà, a kwu éyi yí mɛ̀gáá, onzónzù le zɔ́ úmɛ́ɛ wú kenzu wú shɔ́kɔ, ɛ̀shɛ́kwú gbá kínzú kǐ kpà le. Akwu íyì ŋɔ́ zɔ́ úmɛ́ ŋɔ kenzu ŋɔ mô, e yimoo, kwùmgbɛ, ě shi ŋɔ. Kwuwó ŋgwù imi ma, á tà mì ŋɔ le, úwù mi yi mìsô le ɔnɛ́ɛnɛ́, ɛ́mɛ́ mi úmbà mì yi mbó, wèpèpò mbó o pwà kenzu mi úmbà gbà o mbwà mbá mìzhìkembo le, úmbà gbà o yi o mbwà mbá walá le, têtètê, mì yi mìzɔ mbá éwó yì kála lo pwà kenzu mi. Kwuwó ŋgwù o pwà kenzu mi mó ɔnɔ̂nuwà <hesitation> kwumgbɛ à bàa kwu úŋgwàmi. I shi, óko úwù mì tó le, kèkélele, a kwu kenzu mi mô, a kwu ɛ̀gbɔ̀ ŋá, àmâ, uwu óko mi ma mi yi mìzɔ́ wu kenzu mi ká le kókó là pwà, kwuwó ŋgwù le kókó le só. Gbá i shi gbá ɛ́mɛ́ mi, kwúyè úŋgwúnáŋwunà, úwùfo le, ɔnzɔnu, mì gbɛ́lɛ̀ wu, bágá ìdù, ókôkpàyì mǐ gbɛlɛ̀ wú ɛ́nyí íyì úmôdè. Kwuwó ŋgwù mbéé, kwuwó ŋgwù ká lɔ́ kà la kwùléyi mô. <hesitation> mì ya wu mà, te bó, sò káa kwù tó kyiya ŋgyɛlɛ tê shi mi, sò kâ kwù tó kepoó shi mi, tó <hesitation> kwòbókítì káa ka mi. tó <hesitation> kǎtù ka mi, tó kwúwôbô ka mi, tó kyiya ŋgyɛlɛɛ̀ te ka mi, tó kwùfúlòréshî ka mi, tó ulómuzhí nâ tó ùlômɛŋwú ká ka mi, kwuwó ŋgwù mbé, kenzu mi gbá mì yembó mìzɔ́mà àwù kwuwó ŋgwù ká lo vɔ́ŋgɔ̀, kwuwó ŋgwù ɔnu úwù kwɔ́nyí. A kwu íyì gbá umba o vɔ́ŋgɔ̀ fô. Úgbá òbwó ɔnò kuyè gu mbe tɔ mo fõɔ́wu ùkpó ánà ni kuńyo mã ɔbó si só ghá ɔzò tátó kyé ùgwẽ tebó éyelá reyi gbá mbá ushá alúlè ámà mgbá mizó mbá mó ɔnù wùkɔyé gbá úmbá ɔkókò ópwá mole amán gbámi zò mbá dẽ gbá dẽ gbá úkú glúgbá má gbóshi yélè kúyè miráshi bwó mó kuyi mí reshimi mo kyá gimi yi gyi kálámìgyi té lámishi àmasà màkéká mbá bwó kú ɔzó àmásá mákéká mbá bwó kú ɔzú ámèmbia ke kù bwò mò mú kùyé kólé úgú bwokoki yɔmàgúlé ákú íyò zázú lé wá kpásu kálà zúmìwú kézú kúgú ikyòmó náíbúlómá iyi kúdú kólé íyì zózú ìyè mbúló málé pwã ízúmbá bwó kó úkú developed country lé máté ézhì yì shì “america” té óyí kézú kíkoɔ́ Kígbá gbá kí yesé ìzo má iyó nigeriá míné egbó gba ɔydu wu mba léméwúsá mewu ko eyoruba ki gba gba laki yesé agwai mbedo ta tai gba a gwai mbe do ɔyi le kolo yi mosé munamuna maewu ose kézú wii égó gba agba vɔgó kezũ wũ zõwale iwóté kizu baki ku ezu mbabwo ka kyi mu kusema bwó icón kíyí mombalamba tézù bwoku amè zu ɔko pwakezuzumo mo ɔyi siso mba ume ɔ́ ɔsaigái na ɔysiso mbala ume ɔna ɔso ana sárà kezu kewa gba ɔzo magale ákúkíyá ígi lóya eshizu kuwo gɔgú ákú kiya igi lóvía íshízú kwó gwógú lakíshõkɔ ámásá ìyì mìyì yì bwé tété ìyì mèshérí mí ìyí bwé té íyí bwẽté kálà misolé ìyí méshérímì gbà ìnyényí múkuyé kolé zàkíkú sé